Dimy amby telopolo minitra isan'andro zaho mikotrana, ary agnatin'ny herinandro indimy agnatin'ny herinadro raika zaho mandeha mikotrana. Manomboka latsinainy jusqu'à zoma.